<hesitation> Nokubiire ndikwenda kutambura hatiya kushohora kuza aheeru nogiire Buraaya, Buraaya ndagikunda munonga, ensi yaabo egyo nsi eboniire munonga buri kimwe kyoona kiri omubuteeka, esente barafuna nyingi munonga, oraba ori nkaaho bari kukubarira omushaara, barashashura muri za dolar so Buraaya niyo nsi eyi nobiire ndenda ngu nzemu naaba nafuna nka chance, Buraaya hariyo abantu bangye, hariyo munywaani wangye omwe ariyo arakira kuba arantebeza aranganiirira nkoku biratambura Buraaya ndeeba ebintu biboniire bitiine rwaari rwoona, nanye kituma nayenda kukunda Buraaya kunokubiire ndabona nkomugsha gwokwenda kushohora kuza aheeru, amazima go nogiire Buraaya hakuba Buraaya eboniire munonga munonga. <hesitation>